پیشیانی څلور نسله لری لومړی:چی یو یی دسیمی په نوم دپیشیانو یو نسل دی چی ا دا یو رقم نیلی رنګه ښکلی سترګی لری. .دوهم: دپارس یا اوسنی ایران دسیمی یو ډول دپیشیانو نسل دی چی نرم او اوږده ویښتان لری. آ <noise> دریم:مین په نوم دپیشیانو یو ډول دی چی دا هم ډیر هوښیار او دوستانه خاصیت لری. .څلورم: د سکاټس په نوم د پیشیانو یو ډول دی چی داهم ډیر ښکل شکل او ارام طبیعت لری